E taìŋ nɛ maŋ yèwè dìì mìŋ yaà wa jɔ̀ȧkàiŋ jɔa, yèye miɔ̀ŋ yeim ɓɛ̀iŋ woò, sèèìm yewe gbèè fɛi è kɔ̀à ɓùi, sèè è kɔ̀à ɓùi, ka kà nyìmìè wòì nyaŋ jɔɔ diɛŋ, aŋ wòì, aŋ wòì nyaŋ sèè mìŋ nyìmè nyiŋ, aŋ fòo ka, nɛ̀ɛŋ nyɛnɛŋ mìŋ kɔ̀à zimɛɛìŋ ka nɔ̀ŋ gulie. Mìŋ golo golo golo golo, sèè yèye miɔ̀ŋ hnàŋ weim dawè, kiìŋ mùŋ yaà gulie weèiŋ? Mìàŋ wòì nyaŋ nyààŋ naȧŋ yèwè jɔɔɛ sùà. Wo yèye miɔ̀ŋ kùìm woim ɓùlà, woim ɓùlà. Kɛɛìm nɔ̀ŋ hinie, fè gbòà yòo, aŋ wòì nyaŋ dùùm mɔɛ kuwo mùŋ nɔ̀ŋ hinie àŋ nɔ̀ŋ kùù lɛ sùà, mìàŋ pɛɛ mìŋ sùɔ̀ŋ nyiŋ, ka nyiŋ gbìlà complete.